Ehe, gne momban'ny tropetra zashy sy de aiko loatry e fomba fagnagnaovana azy fa gne fahafantarako anazy, la fa sofinao izy da mamoaky feo, mitovitovy amigna gn'egny anjombony eo avao